Bueno äj jaya'i myespa myespa ki'mtäk wa'ku tyänhki'mu käpi, por que äj mäjmä't ta'kpa, tyänki'mapya't käpi y äj mo'ojti myespa por que nyä'ijtu internet, kyi'mpa postekäsi, jut'tya'p no se jutya'p ma yosyaje' pero jejtzye nyä'ijtu tepä escalera, je tepä ki'mtäk jete myespa myesyajpa, yampän myesyajpa por que nyä'ijtyaju meramente kyotzonhyajpapä'i, jete nyayajpa ki'mtäk todos los dias.